Wo allah aye woo tara maansoo la duaa jaaboole bare ite la baluur la imaŋ ňiniŋ saa hann assi kee noo la assi kee noo la baree mansaa taal la deemaal baa lemu moo ti bare niŋ yaa je m'maŋ sah komii moo ka tara nool dindiŋ yaa le aduŋ foo niŋ keeyaa dunŋee a maa too yaa ti issi kuu doo kee noo akonole nii itaata ye kebaa ate se dimi sa woola niŋ ŋaa ka muru nuŋ dool nenete ňiŋ kela woo bee kaa sotola.